أنا مو بس أؤمن بالأشباح أنا أحس فيها بعد! وفي بعض الناس لا يؤمن فيها وفي بعض الناس يؤمن بيها هذي حرية شخصية يتهيأ لي… بس أنا، نعم أؤمن بيها.